<hesitation> د امریکا اشپزي د هغې له متنوع فرهنګ څخه سرچینه اخلي. له امریکايي چنایي خوړو څخه رانیولې د هغې د مستعمرو تر خوړو پورې، ټول هغه څه دي چې په یوه امریکايي مینیو کې یې موندلی شی. همدارنګه د ګڼو مهاجرتونه په وجه د نړۍ د هر کنج خواړه په امریکا کې د لاسرسي وړ دي.